Nu-kpamayana adahiri nu-budu, ma bira aka ocha nzunemegide badu oda-nye meyogbu odanye mesuguona ra nha nmaziko nnoru chineke nnoru ndah obita budu ndahwan na obita budu ozanye mezigu ogwugbu oza nye mezi qu omegide oza nye mezigu akaa ngwa mabu otu ma-nnaraya nha oza nye mezigu akaa nhaka ineme taa osukume nu owuma nnaliaya oza-nye mezigu aka nha ka bia keyi nu bu kem oza nye-mezigu akagide gwehia nyaka ma-udogbume ma magweru oza nye mezigu omegide Ihena memena yabu ndah oyewhe samanu akpa nburu nye meru nhuojor so nu obuchi ketaa yekpa makaru chineke yego uru obitakwa ma dahiri ogologo budu, okwa me yesika nu nhuojor ogwa ko me yejiogwuru megide badu ivem ogwoke majigweru nha obia ma wee, obita kpa agaru bita madahiri memegide madu obita ogologo budu ma-ma-ma omutakiri m Ihena izimohuha nu nha bia kem ojiegwera. Nu bu ma wee nzimezihu dahiri nbran bente akani nyeka nywa ma-amekpa nzi nqwa kaemeya ndimemea nziamama mea because me menaya nmekpa ewhi zadinu nzime ekehiali elieze ica ndah so nzume ekchiuli elėze ke ndah, meqwurule akaqwunuqbu-badu aka kobu nye me jiroji ihena obia kpo ndayi ngaru kuu so nzi ama-amameya, nmabitako ne-fenu chinekeokike nha yeme madi nefenu ndah nha yrme nziri ogologo egbe ziri ogotogo egbe ziwee garu eleweeseit